Fomba fan̈asan̈a tàn̈ana ten̈any tsara edy ai, limen̈ina akendriky zen̈y tàn̈ana, asian̈a savan na asian̈a jôfo. Baka eo amin'jay rokotin̈y tsara bekin̈y akendriky tàn̈ana in̈y atao an̈abon'n̈y tàn̈ana jiàby aviô amin'jay sasan̈a amy ny ran̈o madio amin'zay zen̈y farany.